Inta mæ famiggia o viöla l'emmo delongo collegou a-a sfortuña, saià perché semmo tutti muxicisti e artisti che montemmo primma ò pöi in sce un parco ma quande pöco primma de montâ in sciô parco ammiemmo se gh'é quarcösa de viöla. D'in gio ancon ancon ma mai indòsso. Mai una maggia, un pâ de scappin no parlemmo dapeu de braghe ò de un giachê ò de unna camixia. O viöla pe mi o l'é sfortuña.